नमक के मात्रा कम करे। बर तोके शुद्ध खाना खाना पढ़ी। हरि सब्जी सादा सब्जी भी तोके खाना पढ़ी। अंडा अउ मसाला के मात्रा कम करे। से तोर काम हो जाहि।